आफ्नो स्मरणशक्ति अथवा सोच्या शक्ति बडुनाकी लेखा केइ कुरा चाहि खास हुनान्। जसो खन्याकुरा माछा, ओखर, चियाका विउ भया, तसोइ विभिन्न खालका फलफुल, ब्रोकाउली, गाजर, पालुङ्गो, अण्डा, केरा, मासुलै, दुधजन्य पदार्थ भया, तसोई कफिलेलै केइ हदसम्म सोच्या शक्ति वडुन्छ भुण्या कहावत छ, तसोइ नरिवल पानी भयो ।